Ba yiro mɛ woro to mɛya woro ma ho jiro nɛ ma bwe mu to mɛya woro ma ho jiro nɛ ma bwe mu abe ho jiro nɛ ma bwe mu be cururu mi ho jiro nɛ ma bwe mu yɛ don to un ya a woro ma ho jiro nɛ ma bwe mu aro baba ara a biyo mɛ sara ho hinu nɛ ani'a mu amu hini bɛ we dɛ ho sinwɛnu nɛ un ma'o mina hobe dimiyan nɛ ho dimiyan un dimiyan veni a'o jiro nɛ ma bwe mu a ho baba ara amu be wesina ma tete a un we zi'uwe tuyi fa in humu wozomɛ